Taalel taalel jannata booyel, Woodi wakaati feere kolekole don dilla haa dow mayo kombuwal kenan don dilla sei ndiyam manga wari ilni kombuwal man yahi sakkini dum haa hunduko maayo debbo feere wari haalota kare maako sei o hefti bingel haa nder kombuwal man nden debbo man meedaaka danyugo.